איינער וואס ס'טיילט אויס די עסן אין זייער א רייכע <hesitation> רעסטוראנט דארף וויסן ווי אזוי צו <hesitation> דארף האבן זייער גוטע- וויסן ווי אזוי צו רעדן צו מענטשן שיין, <hesitation> ווי אזוי צו מאכן די זאכן אויסזעהן בעטעמט, ווי אזוי צו האלט- אריינטראגן די זאכן און מאכן זיכער אז גארנישט גיסט זיך נישט אויס אדער פאלט נישט אראפ, און אז יעדער איז צופרידן. <noise>